اني يعني شخص كتير نحب انه نجرا وبستمتع هيكي انه بنشوف انه الجراية كتير بتكون مفيدة على المستوى الشخصي بنحب نجرا مثلا في التاريخ نعرف شنو صار للناس جبلنا <hesitation> جراية التاريخ وفهمه يساعدك انك تعرف الشينو بيحصل في المستجبل وانك ازاي تدير ازمة الحاضر ونجرا في التكنولوجيا نواكب التطور العصري هيكي.